د فلیپین خلک ډېر خوشاله، دوستانه او د کورنۍ ارزښت ته ژمن دي. دوی ته موسیقي، رقص او جشنونه ډېر مهم دي. کلتور یې د اسپانوي، امریکايي او اصلي فلیپیني عناصرو ګډ دی. خواړه یې لکه "ادوبو" او "لومی" ډېر مشهوره دي.